Quesu ja kasa´a o nu kasa´a quesu, quesu yuka chi lechi taka kiti xintiki, taka vaca yuka leche yuka, iyo queso ja o ti kute iyo taka so takaun quesu ja kaka ku requeson ntaka quesillo, yuka ku ja kanujo kasa´a vina te nu jatainio koo in taka quesu, requeson yuka, quesillo yuka ku ja keeyo quesu.